Eɖe, eve, etɔ, ene, atɔ̃, edẽ, ãdrẽ, enyi, nyiɖe, ewo, wiɖekɛ, wive, witɔ, wine, wiatɔ̃, wiadẽ, wiãdrẽ, winyi wiashiɖekɛ, ewi, wiveɖekɛ, wiveve, wive tɔ, wivene, wiveatɔ̃, wiveadẽ, wiveãdrẽ, wivenyi, wiveadhiɖeke, egba, gbaveɖekɛ, gbaveve, gbavetɔ, gbavene, gbaveatɔ̃, gbaveadẽ, gbaveãdrẽ, gbavenyi, gbaveashiɖekɛ, eka, ka ku ɖeka, ka ku ameve, ka ku ametɔ, ka ku amene, ka ku amatɔ̃, ka ku amadẽ, ka ku amãdrẽ, ka ku amenyi, ka ku amadshiɖekɛ, katsiwó, katsiwó ku ɖekɛ, katsiwó ku ve, katsiwó ku tɔ, katsiwó ku ne, katsiwó ku atɔ̃, katsiwó ku adẽ, katsiwó ku ãdrẽ, katsiwó ku nyi, katsiwó ku ashiɖekɛ, katsi wi, katsiʋeɖekɛ, katsi ʋeve, katsi ʋetɔ, katsi ʋene, katsi ʋeatɔ̃, katsi ʋeadẽ, katsi ʋeãdrẽ, katsi ʋenyi, katsi ʋeashiɖekɛ, katsi. . katsi gba. Katsi gbaveɖekɛ, katsi gbaveve, katsi gbavetɔ, katsi gbaveve, katsi gbaveatɔ̃, katsi gbaveve adẽ, katsi gbaveãdrẽ, katsi gbave nyi, katsi gbaveashiɖekɛ, kave. Kave ku ɖeka, kave ku ame tɔ, kave ku amene, kave ku amatɔ̃, kave ku amadẽ, kave ku amãdrẽ, kave ku ame nyi, kave ku amadshiɖeke, kave ku wó, kave ku wiɖekɛ, kave ku wive, kave ku witɔ, kave ku wine, kave ku wiatɔ̃, kave ku wiadẽ, kave ku ãdrẽ, kave ku wienyi, kave ku wiashiɖekɛ, alɔfa.